Eh arrivo delongo delongo delongo primma do tempo eh son piña d'anscietæ e mi devo arrivâ e aspëtâ, e aspeto eh, aspeto ben ben, de vòtte aspeto ascì di quarti d'oa, se no de mez'oe.